aninn mall naam hamaa dadon tetee kafeet boarbaad anan yedeen akk nam sirkalaat akk namsuun anhiihubeen woyaa taa sirkalia hiitein kaedee.woyuum inamaa kawaidaa kaan kayedee dirbuut buee abasuun laan inamaa chonedee jalaan gafedee malininn laf kanaa anan yedeen akasit kabaa.